ا <hesitation> السؤالان <hesitation> اللي بطرحهم أول شئ ما هي القيم التي <hesitation> تؤمن بها بحياتك؟ اسعد-ذا السؤال بيخليني أفهم أولوياته وما هي أكبر إنجاز حقق-حققته اوما اللي تعلمت منه؟ هذا بيعطيني فكرة عن طموحة وقدراته وكيف يتعامل مع التحديات